أفضل العيش بجو شديد البرودة لأنه من خلاله بجدر إني ألبس ملابس دافئة وأشرب الشاي الساخن وأعيش الجو الشتوي الساحر، أما في الحر الشديد الجو في هذا الوجت يخليني تعبانة، و أتعرج من كل مكان، أما البرودة فتعني لي الأجواء الرومانسية، والجلوس مع الأصحاب حول النار، وتبادل الجصص، والاستمتاع بالليالي الجميلة.